أكبر مشكلة تواجه العالم اليوم هي التغير المناخي، هالمشكلة تؤثر على كل شيء في -من البيئة إلى الإقتصاد إ، رتفاع درجات الحرارة يؤدي لذوبان الجليد وإرتفاع مستوى البحار، وهذا يسبب كوارث طبيعية مثل الفيضانات والجفاف، وكمان المناخ يؤثر على الزراعة ويهدد الأمن الغذائي في كثير من الدول، الحل يتطلب تعاون دولي جاد.